كان ياما كان كان في اميرة مرة لقيت خريطة غامضة. حبت ان هي تمشي ورا الخريطة دي وقالت انا لازم نستكشف كل الأماكن اللي جواها. بعد ما ليل الليل خدت الخريطة وطلعت الاميرة من بيتهي واتجهت في اتجاهات الخريطة واخدت معاها البوصلة، ولقيت ان التاجاهات مودياها على سفح الجبل في مكان ضلمة. مشيت الاميرة وفضلت تمشي تمشي لحد ما وصلت لسفح الجبل ولقيت هناك شبح.